Mi suɓii mi heɓa ceembe jeyaaɗe e waylutuki hiite. To mi heɓii ɗee ceembe, mi waɗa ka naftirki e hiite no ngimmi, mi waylita nge, mi huutinira nge, mi lila nge, mi torra nge, mi watta nge kuugal no ngimmi nge waɗa.